﻿Kua oime jeta amope ñanoi jokua yemboavai, erei yande puereara yaipea jare oguata i jaeko, oime yanoi jeta mbaenunga tembiporu reta, ipuere yayapo mopete <hesitation> yamoingue pipe mopeti manguera aire ndive aunque yambo destapa vaera oimevi, ipuere yamondo japipe rupi, mopeti gancho jare oime yave mbae ñamuata vaera sugui, jare oimevi irü reta yamboingue vaera mopeti likido mbae ndive jaema jokua reta omo apova omondiki vaera